Omwa yenga muli ebiro musanju, ekiro eky'okubanza ekikatsuka eyenga, nikyabbalaza, obuthuku abandu bakaghenda oko mibiri, ekiro eky'akabiri eky'e yenga nikyakabiri, ekiro ekikatsubukayo eky'akabiri nikyakasathu, thukalwa oko kyakasathu neryo thukaghenda okwa kyakani, eyenga aho yikabya iyamabihika omo buthuku obw'erya yikasa yikahwayu, ekiro ekikatsubuka okw'ekyo nikyakathanu eyenga yikahwayu, neryo ekiro ekyikatsuku tsubuka okw'ekyo obuthuku obw'abandu bakagumulha emibiri y'abo nikyamukagha, neryo ekiro eky'okuwunzerera abandu bakayaramya, bakaghenda omwa maramiryo wabo, nikyasande.